Karazagna vatomamy na bonbons: misy bonbon susety, misy bonbon bonbon gasy, misy bonbon voanjo, misy bonbon le vita vazah le agnaty-y mifôno sachet regny, misy le sasany mifôno taratasy, misy bonbon misy moelleux kara mogule regny, misy le le somary vatovato mafimafy fô misy le malemilemy.